بصراحة زراعة الحدايق مو موهبتي الكبيرة بس أحب النبات والورود عندي بعض النباتات في الحديقة مثل النعناع والريحان أزرعهم عشان أستخدمهم في الطبخ، وأحب أزرع ورود بسيطة لأنها تضيف جمال للحديقة أحياناً أتعلم من الأهل والأصدقاء عن كيفية العناية بالنباتات وأحاول أعتني بهم قدر المستطاع، أشوف إنو زراعة النباتات تهدي النفس وتخلي البيت جميل.